Nyaki do mari ardiido debbo ha der maaji, to dum ardi luttudi nyaki mai tokka ha bawo di vurta di yaha tefugo nyamdu di lora di warta babal njonde majum. nyaki do teddina ardiido mabbe ngam be do tokka mo ha bawo on kanjum on ardata sai luttudi tokka. nyaki do wada njumri je himbe njumtata yara ko be naftira be wada lekki be mai.